Morocco tuun dhadho north afrikhatii ishenen arabuuti qubethaaa arabuuti tuunen hamar yedheni Dini ishianen Dini islamuatii ghudheteee ishin dhum aminen ishin manyinen hinqbadhi won biri qabdhii laft ishian laftun aminen laflolinen qhabdhumm inamaaa ishaanen akamaa endleee somaanen diniaf gar shulenen akamaa somaa ghudio khabdii dhum Morocco suuunniiii